कोलम्बि अतुतु त्रोपिचल् च्लिमते है करन् तत् बेसिबक् हेरि पहर् असे, अरो पहर् है। तत् गेओग्रफिच् जेन्तु भुकल् असे, हेतु पहरिअ है, ते अरु तत् हेरि है, सरित बोतर् है, तत् निमसु थके। अरो हेरि हुकनो है, हुकनो हेरि थके, अरो मक्सिमुम् तिमे, तत् तेम्पेरतुरे पछ्हिस् देग्री प तिस्स् देग्री लेके थके। अरो तत् बोगोत बोलि हेरि असे, पहर् असे, हेतु बहुत् थन्द है, ते हेतु पहतु भोत् थन्द, अरो त उस्व जुम्बिलग् इलक असे। जुम्बिलग् अने त उस्व जगपुर्, हेति निउ थन्द होइ थके, हेरि थन्द किनु दस्स् देग्री प बिस्स् देग्री लेके है, अरु हेतु कोलम्बि अत् अमजोन्, अमजोन् परे। अमजोन् हो कर्ने, अमजोन्, अमे जनु जे अमजोन् अत्, अमजोन् फोरेस्त बोहुत् हेरि है, बोलोहोन् परे, ते हेरि कर्ने, ततु बोलोहोनरे एफेक्तु कोलम्बि अतु परे। अरो निमस् होइ थके, अरु एत हेरि असे, महरु त पोहि सेलु, कि हेरि कोलम्बि अत् ललिन एफेक्तु परे, ते कर्ने अमे एतु कोम्परिन् जे, कोलम्बि अत् जुन्तो वेअथेर्। भोतर् है, एतु बेलक् बेलक् जेक बेलक् बेलक् वेअथेर् है, ते एतु एत पर्तिचुलर् वेअथेर् बोतर् नसो लेत, बेलक् बेलक् त पत् बेलक् बेलक् वेअथेर् सले।